أنا نفضل أني نكون مؤلفه مشهورة علاش، أول حاجه لأني نميل للكتابه نحب الإبداع، عندي خيال واسع في الكتابة أو في هذا المجال، ثاني حاجه نحب نمتع القارئ بأفكاري و أرائي الجميله، نحب نوصل رسالتي للمجتمع و نخليه يقرأ أمور و أشياء جميله عني و عن الواقع لأنا عشتو.